gaf tok <hesitation> nam tokit malimu tokon wonin yeden atinkun kitab barresa feta edeni? Dub <hesitation> kitab kan kitab kun kitab manitii kit